Fonobuo yɛ afidie a nnɛ yɛwɔ abɛɛfo deɛ a aba bebree a, nnɛ yɛtumi de to nnuane. Na kwan a fonobuo yi boa ɛtumi ɛyɛ adwuma ne sɛ, ɔno deɛ deɛ ɔyɛ a ne sɛ ɔyɛ hyeehyeehye. Na hyehyee no a ɔbɛyɛ no, wakyɛ afa ɛbuo no mu. Na afei aduane biara ɛda buo no mu no ɛnam saa kwan no so abene aduane no ama wo atumi adi. Na deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ hyehyee no a na woapɛ adeɛ bi a ɛtumi kye hyehyee te sɛ dadeɛ. Nti adeɛ bi a yɛde dadeɛ ayɛ no na wo de aduane no ato mu na wo de asi fonoo no mu. Na sɛ wo de si fonoo no mu a, ɛnam hyehyee no a ɛwɔ fonoo no mu no dadeɛ no bɛkye hyehyee no. Na afei ɛnam saa kwan no so ama hyehyee no nso awura aduane no mu. Nti berɛ a hyehyee no ɛwura aduane no mu no, na yɛfrɛ no sɛn? Aduane no nso ɛnoa na afei ɛbene. Nti saa kwan yi so na fonoo fa so ɛyɛ adwuma.